Bueno la pahqanik ke naak ab'anam cha wehchin han bien la xii'b'al nrik'ol awis hat najix pan ajaloom q'uun q'uun la awis tz'oo' nawila koon ee la xii'b'al nkamaj re'ka reh najuxum onteera la awis najosq'iim awiiib' y si hat na'anam usar sa axii'b'al yah kiro'ka hat mareen pero si hat nab'anam usar wach aq'ab' reh como xii'b'al man kiroo ta entonces han pienso ke la xiib'al nkamaj reh hat najixim paam ajaloom y reh kiro'ka nawila pero ja'ar are' wula diferente tipo xii'b'al wula janaj xii'b'al reh uk' porke ro'na pues wula kieh ak'on pues wula uk' pan kijaloom wula xii'b'al nim kixelek wula xii'b'al ke rich'eet rixelek y are' pues nkamaj reh nqajosq'iim qiib' y mas ke todo reh kiro'ka nqilam qiib'